Ne fiagnakaviako dimy ihay zashy/ iabako, da iendriko, da iaho, de zokiko, de zandriko, da iabako amy iendriko eo amin'gne dimidimapolo tao mahery eo, da ne zokiko telopolo tao, da iaho dimy amby ropolo, da i zandriko roapolo tao.